<hesitation> Hanina matetika hoe anagnana hevitra diso loatra an karan'ny sakarivo sakarivo tsy azo hohanina viavy bivoka hono fa mahatonga sampona hoe mitombo zany rantsan-tagnana na rantsan-tongotra, akeo koà tsy azo miinana pongy hono viavy bevoka fa lasa mampa saola i zaza an-kibo igny.